Nalain'ilay ramatoa anjorony mihitsy aho teo dia noteneniny hoe ianao hono mivoaka alina. Tsy mody raha tsy amin'ny roa. Amin'izay koa mbola raofina eny amin'ny tatatra, mamo tampona. Rehefa tsy izay indray hono dia mivoaka m- mitondra vehivavy ato an-trano ato rehefa tsy eo aho. Tsy fantany angambany hoe izaho anie na tsy mipetraka ety akaiky aty ary manana havana akaikinareo e! Haiko tsara ny antony mahatonga anao miditra alina fa miasa ma- miasa lava, miasa mafy ho antsika roa!